Ley food wor can enter your body la a can either grow your body or make you sick. a good to eat good food and clean food becor some of ley food neh we can eat la a can bring all ley sickness neh to us ley fatty food neh ley food neh wor can make you big in ley body ley get type of food to eat as a human being na all food good for ley body some food neh ley way how ley can prepare it seh a na healthy for ley body you see some people neh cooking rotten rotten food neh food neh wor na stay long fly neh play all over a food neh from ley market you buy you na wash it good you jeh cut ley and put ley in ley pat all la thing neh can make people sick so food wor can enter your mouth as a human being you have to be very careful on wor you eating because as I say la ley food you eat can make your body grow la ley food you eat can help fight some sickness and disease neh in your body la ley food you eat can make you look healthy so you have to be Careful with ley type of food you eat when you buy your food from ley market ley people in ley market ley jeh want their money ho so ley can jeh bring ley food sometime ley come ley jeh put it down ley selling it so as a human being when you buy thing neh from in ley market a good to wash neh good anything you about to put in your mouth your have to be careful with a because some mor ley thing neh get sicknesses plenty sickness leh ley food neh we eating na na all ley big big sickness neh you hear people get whole day going from hospital to hospital dator to dator la ley type of food neh ley can eat some people ain’t clean with their food ley can eat you go to cook bowl shop to buy food you see fly all over ley food ley area dirty and thing neh you have to be careful with ley type of food you eat so ley for where you eat la a can either build your body or make you sick so I careful with ley type of food neh I eat.